Fanatanjahantegna tiàn'ôlo am'firenena misy za a: football, tegna tiàn'olo zahagna izy satria izy zainy tegna malaza amin'ny le firenena satria à l'école ohatra am'tan- <hesitation> tanàgna, efa presky football fao ny fanatanjahantegna hita sady io koa bôka malaza maneran-tany de e- zainy atiavan'olo mizaha azy.